<hesitation> amitwok chachame kooin chego, kochego ko mursik ngekei chego nguni kokakikei chego kipoo. Konakipo chegoo konyekechap koe, kesut soteti akinyekee ke ke kepoo korok ko neuryo keronji sotet. Konakiranji sotet kotepso kong'etin konamakis, ngap kakonamakis koek mursik kenyeke sach kenyeke randa peek, mii peek chakerodooi chekestoi sokong'et chego che chegoo. Kotepso kotokoruryo petusyek aeng keteschi chegoo alak che fresh kidogo. Konakiteschi fresh konamkei ichegei koek iin kwanyinyitu, konaa nenyi sach ilei kokaanamakis chego kongirong'uu nenyisach ilechi kokakonamakis chogo kongirong'uu chechoto kochego chengilu, ko chego cheanyiny ako koron ochei ee.